وسایل مختلف انواوې لري لکه چکش، رنج، سکرنج او د اندازه ګیرۍ لپاره متر، درجه د خطوطو لپاره، پلاس، چکش، اره، د یو څه د اره کولو لپاره برمه، رنده البته برقی او ساده او همدارنګه شیشه بر.